Ehiberea nu osesie oburu no tonu oshinim runn orujo nmeze ahia zesu nha theji hi shie arusor nmozu arusor nmozu monor monor wiri nmoza ise nmozu ara nmozu ngbura beapti yisia mono sonaonu nkpuru ha ke mfa arusor nosononu nzuru aya mayala ahia nshikwa shia mbo gwwu nhadim mozuru gwuyakwa nzu aru nzu azu sumosala ano nzu azu mejimeshiaya mayala mbea shiekwasia nkpa husila bakwu nryi isiaye ngweru mimi shiekweshi nywuru Arusor kam wusie nu eteapot mowusua aru sie nu iti pit ngwuru aya pushime mo wushala arusor nu itiapot ogbor ogbota nwhordahoa nsuma mimi mosuzukwela mimi nshrekwa hasi ngwuru monor wiri wusi nu itia mo wushiela ironor wiri nu itea nmesia mgburo oop ji no sona ngwera arusor kam wusi nu itea nwushie mim Ngwogidiya gwogida ngweru ikwu ikwu itea pot gweru bugidiya mokpushirn eya nhappur ogbor onu ogbor ham oyor gborrga gbor tela oye oyple nuhoda who ya nbia bealekasi ma ono so nonu ma aru o augara ma ye ohuyara ma nkpuru ha ohnyara me yisi kweruya <hesitation> Ma monor ohuyara koma ma checkikwela obum su onosonamu nwodahorya nkpakwusikwu nye sbula nu angba keya ma kpakushina rumunm kpakasbina iziem kushi ke ma ny eri aruka arikwele adayiriah azie ayara.